Injé énukuréén yaan irégmé nisébiyé tout, yo yoomé énaab, énaab yo nang éŋapi, babaj wanja ékaat néénini, yo béricéni, baricéné boomé wa, poson. Nang éricéni, nang aan añohuut, añohuti, aw bé céé. Néni éricéni énini bécéét, aw béleem, mat uju ukaan wafowaaf. Mé utééy nutéyé nang ukuhiwut rék, yaŋi ékuhihut rék aw béyok, do buyook babu nang aan añowti, aw bécéét, do doomé énaab éém